Ahad sanen salasa robo hamise jumaate sabtu <noise> senin, mau suku ala, ausuku ala auala laku ianu una laku utanu amie dupia selasa au anu subuh ma una roti hutido te au campur alaku nasu laku mantido lohana baru au gorenga, au gorenga une kopi iloko usemeja baru uhanu kua kundana baru minum te baru mikeua wasaladi <hesitation> tepeo antar laku ana matene skola baru au nusu. au nusu baru au istirahat rabu. rabu ma au una kukise subu ma auninu auninu te lakoana te skola baru mate sekolah baru aunusu. au wanao, au suku ala goreng ianu baru una utanu. auna kangkong campur laku kacang tumbu <noise> <hesitation> baru ami anu. Hamise au suku kasbi au rabus ure ami anu au naho koaka kundana mati ra mana era me hala wise wasaladi ha baru nu au nusu auana au istirahat. Jumat subuh ma au goreng kukise, au goreng kukise au una kopi. au una loko gula, au una loko ise meja au una koako ndana koana mate minum te baru mate wasaladi mateu skola <hesitation> baru au nusu istrahat <noise> dewata ma suku ala au una ianu utanu <hesitation> baru anau jumate, mate sumbayang jumate mate uti mate anu. Sabtu <noise> suma'a au una ala goreng ame kahide, meka hide rame-rame baru mateu wouse udata tau suka antara mateu, mateu skola baru au nusua sekola mi kamana nu au rabus inanu au kastela baru ami anu rame-rame. <noise> Hari minggu, minggu ma au una <hesitation> roti <hesitation> barot barotte. <hesitation> Kukis kacang au tunua baru au husa kai di open ma baru au eu use mejahaha au une huse mejahah laku pikadu baru au una kopi laku te baru ami anu rame-rame mam anu ami rame-rame baru ami ape, ami istirahat baru au istirahat ma pea ina ala au suku baru au una utanu una utan pea au tana ianu seku idi kulkas au una ibarsi baru au gorenga au gorenga pea iaya auuna laku sidi, sidi la'a sidi route mbea baru ami aya.